Problemet më të cakonshme shëndetsore te maçet janë ata çë mënd vijën te zëmbra, te l’intestinu, te u fikatu e te tjerë organi. Maçet si qent, mënd hanë shumë shurbise çë janë të ligjë pë’ shëndetën dhe mënd kenë problemë seri te këta organi, dhe mënd kenë tumori e tjerë shurbise.